Tunagu mala malli ikudu kula kulak ga haiy maga haiy dukula kula nagu mala dugu kar faiy faduk naga haiy gamai kigasai mule thir daiy gamai la iaw thir breakfast anu musha mada irda kafin jasuka kunna nag u haiy gafur namusha ga irda kumai dun musha anagum mushana gum ganta. Assignment ma dukula kula dujina gu azuwanu mama jawaɗar assignment fa yahai mulemai makra hya kadu ammar dugur timek unarda gabasuk nulle anu musha sai gahaiy kafidugasikara funa mu sha zuwa shiryanda kinda siya sirsum janda haiy damja dazuwa mailu makaranta musha mairi dugu niaw abanma musha mailu makarantayitutku evu ivuki ke haiy kesahina ivi kemule wan ke wanke tu latur fidaga suba hi dama aimai nagu ga haiy asahinar gu ivi a irgu wanke wanke naga maira fusar vu inur buci kafidu gusuka kunna azahar amuluri kafiduga zuwanabir bari kefida biku kehaiy la asar amuluri mu sha hairdo makaranta karduda shili agari jan naga chue naga afura musha ma musha yididu kuma ma musha ar ashili dunagum aga assignment dunagum aiw duna gum aimai tunaburaleku unur wagu suhudarma kifinagu dur business nagalu lauku nagalu lauku hutugiyima biku. Ara thir kii kijan bayan tu magulur higu ivakwa bankuk gahaiy suka duri diga mul thur kafidi gabura suba hiɗabiki nagabar mai gamai lusha filigiyi maga mairai shafili giyik tu kafidu musha sika shilisu ja naga shiliri jaban aban ashiya abana zugu aban a shiya aban azugu tuma iji thirgu asai bari ma musha arna mada gasai hu gadu lurgu nadasai barun jan latul gushe giyikuma uvur shili manda bari ku naga gode anu ijugiyi man shili unagumkam aga fitina unagum aga fitinamai shitnagum nadaga hankal abaru aga thirsosai tu unagum ma abar un aga thir mai jan nagun mmama nagun tada tu duniyak ban kikji unba kimar mai dara abankik wahala aiy sai mura amule kimar urayuwa dumura kwa anu bucir ashiyakikam indesuuke luri tu kowani dudekija mulkimar aga kuvaiyi ma mushar mul gansado nagu malar yandu dama watarana musha asai cinan legu jan su ku dumura mul dum uduniya ke ja ɗan kejaɗainu zirgu kuvar janu dumu ijir anu wudaman kija dan. Sai mura gode anu iju sosai jan a duarmur uduniyagu ijuk inba hakaba min namura kwa ban kija rayuwari akura changiri arkiramul sai kimar u duniya kuma kimar aiyimai dai dagan dumai niyibur lur sun ibur faruwa saikimar u duniya dugu namur margima ja kimar dumura mul kudayaushe namur margi aga kimar. Kimar aiymai dar labfaiya aiyimai naga zirgiyi ma bucinagu mazir amzan wudufagum a dugu naga hiriga tsiyi dun duɓu tusal unagum aga nugunda tu kuw anisuk dugu luk iju antuku anun duu kimar dumura mul uduniyaku akurayu dumurakwa anubucira shiya namurɗe aduarmude ki ijithirgu afahinai lagu kije musha mur damai ayukaratu third airi aimai in dugunamur margi mushar mur a sakirda dukaratu thir iay imai musha alu lauku alu lauku kiku ma sifadhu anumurfa sai dumurdage agakidu iju anumur ki iju dhagumur kija barmur.